Pues ada'aña xiidi ocho horas jaku ya xiidiindo ada'aña ndiaandiuu xiidiina ndee los once tee tna'anna nda'ana te ndaako'ona a las siete de la mañana horre atiudaana te horre io tniiñu pues xiidina a las diez tee ndaako'ona a las cinco o seis de la mañana jiaa ku horrena jandaako'ona io vaa ja kuja jiaani ku horre, bueno ingaka ja ka'aja ocho horas ku jiaa ja kuudoondo.